Ku'u wentyë na'a jodëp o ko'o wëntyë ti'inya t'sëkxëdë oy alcohol nëyaj nëbodayn o ko'o dunkya mëjë y t'sokambë jedun.